Òh scì che me vëgnan in cheu: gh'é o dugo, a scigoetta e l'ouco e dapeu eh va ben no me ne vëgne atri ma perché gh'arriëscian perché ghe veddan ben de neutte comme i gatti.